Zéro, aroe, <noise> efatra, enigny, valo, fôlo, roa ambinifôlo, efatra ambinifôlo, enigna ambinifôlo, valo ambinifôlo, roapôlo, roa amby roapôlo, efatra amby roapôlo, enigna amby roapôlo, valo amby roapôlo, telopôlo.